<noise> ''Djinga", la azavay gny Djinga da fomba fanaova bôly; fahaiza mamilifily; fangaron'ny Kapoerà io sy ny fanaova bôly tsotra.